Effa îburu ari nirem Nsizor. ari îuud idan. an' idem effa iburu adem mi me. ah dem mi me ayai mme. ayai mme ago arong mme. arong mme ago amang mme aze ke asa egbi îtinot ashime. ari nni udop aziza. ari dip aziza nweh igo. Eje osume idug îburu. ímang evu edop aziza agwe amang mme arong. arong mme agwe mme arep mmeee. arep egaha idan. îgaha ame îkwari amang íjug amang asameh auut mme ari echi. ari irong asamp. arong a'samp ewe arong mme abani. ari rong mme abanni ígwe. ígu idangha ovut a vut mme ari evut mme igo ari ukumame ari echi, eri rong enh ari rong enh ipor opordo. guhormekpor-kpork ase ke asa aguha asame udah mme unork asame oven good. arong mme ibini go ari eshime. usheri ugôd echi degner wor ari rong ke bîakpan. ke echi-ke echi. bua bua bange onor wor ubane usa. unimene nsa je mme nwor unimene nne nsa. ndidor arem ndidor nna anime ke ren Ndidor mme, abînori amang mme adim ke unip, adîm mme ke unip ago. adim ke unip ago amang mme ase ke esa. ajug igwa asame, asame oven kpor-kpork. akaba echi-chi. Arí îrong iko-koi aj́ej́ug. ajug mme kpor-kpork ago abob mme. abopmeh kpor-kpotk ago ibeni go ajung mme. ajug mme ago amang unum aderi. îgaha unum wor ibení îgo asene mme oven kpor-kpork ago asene mme íbení ígo. ajug enh íko-koiase ke ame avud mme ari echi̍. mme mbe oven ari nni erem. mme ushi arigam ri íma ari rong mme aye agagenewo akímma akim ah seme ibeni îgo ajerime ajerime asene mme oven kpor-kpork. ínori arseme înge rum wor ama